Tsy mañino raha, tsy mañino iñy efa fa anjarañy avao koa no fa te ho vaky ma engao añy zao angao fa raofisiky avao izy. Fa manjary miteraky olaña hafa etaô avao koa. Mañino lahy lagiñy am'nio koa angao añy raha iñy za tsy raha; za tsy raha mampañolo iñy raha zaho. sady tsy fombako mampañolo raha simba namako izao.